துருக்கி உணவுகள் அதன் பாரம்பரியமாக மற்றும். அசைவ உணவுகளால் பிரபலமாக உள்ளன கேபாப். என்ற உணவு இது மென்மையான இறைச்சி. மற்றும் காய்கறி கலவையாகும் புரெக்காஸ். என்பது ஒரு வகை வறுத்த இறைச்சி ஆகும் இது பெரிய. மசாலா மற்றும் அரிசி அல்லது காய்கறிகளுடன் பரிமாறப்படும். டொனர் என்பது கடைவிடுவதைப் போல உருண்டும் உணவாக. இருக்கும் துருக்கி உணவுகளுக்கு கடும் காரம் மற்றும். செஞ்சிலை அஞ்சாத தன்மைகள் உள்ளன.